<hesitation> Irô mpisava lalan̈a àby io zen̈y, koa fa mandeha zen̈y anô miala tan̈y areky mandeha amy ny provensy areky, na faritra areky vôvô. Irô zen̈y <hesitation> tsy mainty mizaha zen̈y ndreky dreky. Ino ma izen̈y? Misava zen̈y karakory tsô fo zen̈y anô mitondra raha afahafa amitany boanô an̈y.